א זיפער איז א זאך וואס מ'נוצט צו צומאכן א טאש אדער א העמד אדער א מאנטל, <hesitation> מ'לייגט ארויף-, ס'האט איין שטיקל וואס פון אונטן לייגט מען עס אריין אין די אנדערע שטיקל און ווען מ'שלעפט ארויף די זיפער מאכט עס צו די מאנטל אזוי ווי ס'גייט אריין איין שטיקל אין די אנדערע און ס'ווערט צוגעמאכט.